Ie lava ko mang sikei a manmanik ko laba luai, na nata arai ni ie lava si taun nem ta sang asiang ane tinguan na, na arai ni manmanik ke na parik na nas ni arai nia sikei kag ainoai i taun nata arai nia na no leng, i kamem sang asiang ane tinguan a na arai ni ie lava.